مثلا أغير طريقة تدريسي، ممكن أبدأ أسألهم أسئلة تفاعلية، أو أستخدم نشاطات جماعية تشد إنتباههم، مثلا أطرح مسابقة صغيرة أو لعبة تعليمية مرتبطة بالموضوع اللي نتكلم عنه، <hesitation> بكون قريب منهم وأشجعهم المشاركة سواء بالأسئلة أو بالآراء، وبخلي ال-الجو أكثر حيوية وتفاعلا.